Ba hifira sirtu bɛ mi ho sumarɛna sumarɛna ba surasira ma ni cruru ma ba aviatɛr ra ba cruru ma'o mi han be sian so na yirawe a bio vɛ mi ma wɛ a ba fe zun mu a ba fe mi mu yirawe <hesitation> a duedue bɛ ji ba a duedue bɛ ji ba don ni cunu mi o mu midepe mɛ woro mu ho piriskobu wa ji ni a sununɛ we fe mi mu bera cruru yirawe a ja jamɛ bɛ we ma wa